दुन्यांदी किमी से किमी भी चो साथ होजर से जादा भासा माननीय। या कुंगी भाषा ऐसी होन जेनुका अर्थ भी पता ना होन कि एतका अर्थ का सोकदा माननीय। या भारत मुंज सबसे बढ़िया हिंदी माननीय। पीआर जो जंजी भासा बोलो सो तेसी बढ़िया लागों।